Na ña kidinri ta kidinri ha o on. ka, ka íín a ka uxi ñoo kidinri ta nrokonri ka iño, taaaa ka uxa ta xa ninrixa animandri ta ku <hesitation> kotunri nruvi yataveenri pus hanganri kudunri asta. <hesitation> nri ka uxiga tú ko huaxao huanetannri tiempo ña kudunri chí xan adachónnri, ta molinoyó ta neninguan, alas cinco ka o'on ni ka iñoni ta xa kuanana molino ta nru ta xa kuan kadachóntunri taxajan ngu ña oku kudu naganrichí yo ta na huakidinri ña-ña koa kini kidinri ngu ho o on. ona ni tan hora kidinri.